<noise> Ny Bastille day a France any zany e da tsy ino fa fety fankazana ny revôlisiôna frantsay sady ny fandriam-pirenena. Io da ankalazaindreo ny efatsy ambin'ny folo jolay. Da a France any koa misy ny antsoina hoe gastronomie io. Io gastronomie io zany tsy fety fa fomban-drazandreo agny ny mankaza ny sakafo amin'ny andavanandro sy ny fety.